<noise> A yiɗi yarugo gogor jadiɗan ko biten busa, ko businta. <noise> Na annkan a yi'I ɗum fu <noise> belɗum majje ediɗe aɗaki fu <hesitation> Eyadineye e weli jarɗe burɗa tcadaki. E wodi ɗan tcadaki ɗan goɗɗan illa jomigo eɗi anna e wodi eydiɗan latiɗan to jomu yari fu a tawan lungol wala kuma a yi'ata e yilo irano ɗan wala ɗan edaki ɗon no. jarako gogoro kan wobbe latino e wodi bauɗe yiɗa yarugo ɗan jadaki ɗan. <noise>